Pappahangangemmu olokoloq e silainna bale aga nulle tuwo ilalenna wai e akko tasiq e yanaritu bek- bukkang urang asu tasiq nyarang tasiq sibawa ula tasiq akko <noise> akko akko salo we yanaritu buaja <noise> yareggi funna wai urang bukkang siba ulaq ye maneng naro tuwo silainna bale we ko wai e.